Ema-ize-iyokhobo-uwenmhen naya ya o̱ bhe ebu-weh yan ya e̱ niize ni e fry iya <hesitation> <hesitation> uti fry yor nu ivet yan ya o̱ emhre kebe nuweh mhon nuwe yan na mie wel wel le ovu wei ko iya-iyokhobo ema igai e̱ <hesitation> iya bhe hia ikike-ikike no mhan mhon na-na mie welghe wi <hesitation> le wil ghi e̱ ma na san maghi o̱ oghi vue ko iya-ize-beans-iyokhobo bhe ema bhe-omhebo ebekeke Emhina-di-ri mie bho ha na e̱ bhe eba na na mhen weh ghe weh gha lor egbe ghi fuwe re wi seye kpa-mhoto re wi suye ebekuwe khore wi la store-wi-de <hesitation> abule wi emhi kike ogede bhe <hesitation> popo bhe hia uya shilo abhele bhegiana mie wel ekho khi fure weh ghaghi e̱ weh na ghi brie weh kpabboto wi-seye mueba nuwe lekele wi saye lo bhegia na mie weh gha mo dugho wigha khian di-di-di ahu gharu we e̱ nu weh ya ya gha gua ahu gha ruwele nuwe ya ya gui bowa dan ahu gha ruwele no weh yan ya gue̱ ne diowe dan